Pulpo jaeko jevae, ɨ guaju rupi öiva, jeta ipo, jokuape jae oipɨ jembia, jare oyeepi vaera, jokua iporupi oime guinoi jeta ïpoaka raɨ raɨ, oipɨ vaera jembia reta